कंप्युटरके फरक फरक भाग सब सिपियू, मदर बोर्ड, मनिटर, इनपुट यूनिट, कंप्युटर कीबोर्ड, माउस, स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, जिपियू, आउट्पुट यूनिट, पावर सप्लाइ, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव, फ्यानस, मेमोरी यूनिट, स्कैनर, मेमोरी, माइक्रफोन, बुसेज, लाइटपेन, डाटा इहे सब बा।